Karyawa nan ndala taliya ne mana na karyi ka ka'i nan ndala karyawa ma taliya na wakaye ka anka shinka anka taliya ayam na wakaye na karyikaye aina gaɗesi bata ka maru ta ka anka menwadi ti ka to ka anka kafitto, magito, ka wakaye ka kuɗa bai anka kihi, amman kullum"yanka waɗa anna gunta kuci <hesitation> ka wa anka bata memma me`o me`o aika kuɗabai ka anka bata shinkafa an ka bata manjato ka anka bata tumatur to amman duka an kullun waɗa an gunta kucii ka sanjibai do wodi shitabai, manda bai kafi bai 'yanabai amman dumu dai ma auye tumun dai anka shitayi, gurjiyi, 'yano, yawwa ka bata ka zabuka shita tuka wadi a idaiye se idam yawwa aram kuwa ro, aram eutaka anca ma zamani ka shita baima ka daga kafi siga shikenam ka kaska idataye kawai se hinna baiyye ance gidi mamumma cawan ye ai taka memmatan na'yasi ka idam na 'yasi kaara am kasanta idam ye ka dafa dama iy diberau kasan diberau zaban idan a idaiye amman dumu ma ancai ayam dunkudum wadi bai membai ballatana ciwe ammani bata memma karyawa karyawa yi ci wa wasikaye anka bata ta taliya anka bata shinkafa. Ciwakaye ai ca'ina ka ka'i, ammani ka membai fa sede ditam mololo ma gunta kuci'i sede cakafa hina ka'i amman ciwa bata ci karyi ka burbaɗi ma 'yawo aida gaɗasi ammani sai dai dito ka kato siyoto bai guno i ca kafa <hesitation> hinayee dowodima ikaye dabta ka kata zumbuluntukoo kandala baiyaye enkaye dolai ko sai ka tai ko kalafiya bain ko kan lafiya dowodima ka mandabai ka waɗa ma azumi guda ka waɗa ma azumi, ammani ka manda ka shitataye ka kafittaye ka 'yanatta ka gur jitaye aika tasi amma ka mandai bai ka shita to lewaina ayen nadalo na esu buda na janesu kare 'yar kanti ma yawo ka guna yam amma ka damabai na nanka qwayimbai babai ka qwayimbai nane ka qwayimbai lewuna tallema ka ka'i bai anka batau lewi, lewi hina menye janenama ka ka'ibai <hesitation> ance nala ce da aite mundaneda dekam to ance qewamma mota mummala walatumma senade ance bata buɗa buɗa mu fatanka mu walanka a riya'am ance jan ditane mala wala mu bauti jambiyati qwayimma mota baiye ance kananka ka iye har kanti ma 'yawau a zu kwakau ka <hesitation> lawaka an ka kare ma yawabai yankaye agimen lewai Katu ma'yawabai ka lawatuko <hesitation> baya kawai memma maru anka taliya, doya, kifi ayan ka wakaye ka tuk ka lawakaye aika kalegi bata lewi sa amuye bata am amma cin ndala tahum ma jaga an miya taka bata memma maru maru amman dumuain ka mem muta kaban gunta kuca ayam mahina ka mandabai, ka shitabai ka kafibai da wadi wadi zal gwaɗai da mu mutakau ka wadi <hesitation> duk ma kafa damu taka waɗa muwansika a kutiye yan kaye da mu yaka made bata mu kasanka anka shita anka mandaye ka anka kafiye har mu yaka maɗe da mutaka waɗa, kamar ta azimi harna ina yayi too ɗan wake ma ka ikabai ballantana har shinkafa ka anka taliya wodi kaɗinki <hesitation> duk a nanka da ka ka ka'ibai kandala janema ka damabai kananka qwayimbai <hesitation> baiyekananka qwayimye emman nzafaka lauke tekaye aika hinna amman kaka ka'ibai musamman to ka dama bai ka mayayyaye ka dama ka taiabi sede ana'in ngwal a idatukau kala ka walika ka zagayikau ka walikaye ka lame a dommanga a kwartanga 'yan kakayi hina ainkala kala seman ka zaƃukau amma dukka dowodi, am ankau fiyawata wadi ma kananko oyim ma jene bai balentana anka gwoyimma ma taliya wodi kaanka maru dikanta kai ndagei zenetikam mukam tondagaide ka ance ule tumu sau'i. A rayuwatum mun ndala ndagei ulemu sau'i a rayuwatum kan lewai tum ka dumi ka yan uwatumk amizonotum ndagei iletum sau'i a rayuwama duniyatumu kai rayuwatumu yam eu taka mangwaifa amma aicawaon rayuwa cajane menwadi a naira baɗ naira himbiɗ murtala shaa biyar zuwa ɗari, yobe, anka ɗari ka ishirin anka man ka jane amma banda ance, ance ci cakaye memma cawan cicakaye ai cicayaneye naneka ka iyaka baima giɗmacin seci janaka gwayimma cawan man cala jane ma gwayim ance se ci jani waɗi takma jane cibai a ance ka damabai ci cakaye to e ina kara ca ja nemen gan, kanem ka dama bai ka ci eu <hesitation> ka damabai ci jani ammani gidi ma cawanye ai ca jane menga amman ance kica yan ci janakuma ance kare ma ance yan ci ka albarkabai ka membai ci yaja nakaye se susutimenta siɗ-siɗ gidma ci eu membai ammani gidima cawanye aika mma anca ain kamembaifa kile kare ma ance ka ma cawan wadibai bai cawan ma dimun ma cawan ai munyi mu moranka rayuwasu ai amman ka an cabai kuma rayuwatumu ance ma wahalatum dama rayuwa ka eu kwara kuma sede ka ja kwaɗi zukauɗan kare ka jakwadu zuka ka men ka wunabai dowodi buhu waɗima ba kwaraku dama.